सनिचर हाप्ताको अन्तिम दिन यनिकि छुट्टिको दिन के रूपमे मानत हए । सनिचरको दिन छुट्टिको दिन वश्रामको दिन घुमनको दिन कहिके फिर मानत हए, विद्यार्थिलोग जा के घुमन और सरसफाइको दिनके रूपमे फिर जक मानत हए । शनिचर के दिनके रूपमे हाप्तको शनिचरको दिन रिफ्रेस हुइके फिरके पुहः जाइके इनर्जि सहित दुसरे हाप्ताको दिन के रूपमे फिरलेत हए ।